انصحك ان انت متصرفش كتير و تحاول <hesitation> متشتريش حاجات انت مش محتاجها و من الاخر يعنى تجيب الحاجات اللى هى الاولويات يعنى تجيب اللى انت محتاجه بس لو حاجه تانيه انت مش محتاجها متجبهاش هات الاولويات بتاعتك بس و كدا انت هتوفر يعنى